<noise> eme one dami manga ngasang caci nggitu. Caci hitu tong <hesitation> <hesitation> ata rona lawan agu ata rona, hitu tong pake keta nggo songke sio, landing pake nggorong nggitu pake manga ta'ang nggitu. Ta'ang hitu ga one mai loke de loke de mbe hio bo nggitu, ma kole one mai haju rotan iwo nggitu, one mai loke kaba situ. Hitu tong ga hitu ngasang ne caci, caci hitu ga eme nggo'n tong donde'n keta eme one manggarai one one one mbaru mbaru kut mbaru mbaru gendang weru sio, nggitu. Kut paki kaba kut latang <hesitation> one one beo situ pe, nggitu. hitu tong caci hitu tong sampe pisa leso i kole i nganceng nganceng nganceng ce leso kanang ai hitu adat dami one nggitu adat dami sot nggo pe ata rona <hesitation> harus nganceng lomes one natas natas de ru nggitu. Hitu tong sampe nggo tong eme nggo hena hitu ngasang rowa'n hitu. itu tong ga eme apa sio eme data tua ende'r tong ga ise ata kut nggo tong <hesitation> tebang apa tebang gendang sio, nggitu. Ise sot nggo apa nggong sio ongga nggong ata tua ema'r kole. Hitu hot nggo tong ceing keta ata ata ngoeng kut ikut ceing keta ata paling ata leng keta lomes na <hesitation> ata reba pe ata reba kut nganceng ikut caci hitu, hitu. Hitu caci hitu kole bae taung ket le apa ai do kole nonton lata apa le lata peang mai indonesia ho ata nonton apa ata nonton caci hitu. Hitu kole eme nggo tong ma keta apa turis sot mai ngo one apa ngo one manggarai kut lelo budaya dami one nggitu, hitu apa'n latang kut dise'n kut nganceng lelo lise'n adat dami one kut co'o i. Eme ce jawa'n ga hitu manga ngasang apa, eme ce jawa'n gah manga ngasang ne wayang hitu, wayang hitu tong gah. <hesitation> eme lelo'n laku hitu, eme lelo'n laku hia ise so ata apa wayang so'o <hesitation> ise eme one jawa situ ga nggitu one wayang hitu nggo apa ngasang ga lelo lelo raja raja danong sio co keta apa dise danong perang dise danong wangkal tau dise danong co keta apa'd co keta kut emi tahta data ca, emi apa ngasang wilayah dise co keta bagian nggitu'n. Nah eme one manggarai'n ga ma ngasang kole belis, belis hitu kut tegi one ata rona'n <hesitation> seng kut nganceng weli eme toe bahasa kasar ne weli itu weli inewai'n pisa keta harga'n itu. Eme neo dami ga hitu eme nggo tong inewai'n ga eme eta keta sekola'n misal na es apa es satu hia, one dokter ko jadi perawat ia, barti mese de belis'n de, nggitu. Mese belis hitu tong ga. Tombo taung one sangge'd taung keluarga dise ata rona'n nggitu pas ko toe seng itu kut latang weli hia enu hitu nggitu. Eme nggo tong ga <hesitation> apa ngasang ga rasa rasa nggo lise <hesitation> cocok <hesitation> apa itu seng itu kut weli enu hitu, hitu tong ga ngo masuk minta i poli itu tong ga masuk minta hitu tong ga nggitu kole apa kut tombo kole tentang seng hitu bo nggitu, pisa kole ata pas nggitu. tong manga ata apa'n ata tongka'n nitu, tae nene daku danong perna jadi tongka kole haer ne nggitu nggitu. Eme nggitu tong tombo dia dia agu apa agu ata rona'n agu inewai'n kole, co i ata dia'n apa hitu kut ata dia'n ne seng ne kut <hesitation> mai'n kut nganceng keta ba'n lata rona hi enu hitu poli itu, itu tong ga eme poli apa pas apa itu tong ga manga tombo kut co ngger olo'n ne apa dite dise kut nika ka ko apa nggitu. Poli hitu tong ga, eme poli kat itu tong ga barti manga te seng kaba'n iwo seng manuk. Anak rona anak wina'n nggitu. Ma kole kut widang dise kut towe dise kut nae kut latang anak rona'd nggitu. Ai bo anak wina'r, poli itu kole one manggarai manga ngasang wuat wai wuat wai itu gah ai aku one pisa pas mai ngger cee jogja kole manga i wuat wai hitu, wuat wai hitu kut <hesitation> aku ata mai ngger ce jogja kut nganceng koe <hesitation> apa le ende ema danong situ ende ema danong kut <hesitation> lurus koe lako daku one tana jawa ho one mai hitu, itu tong ga one mai poli itu manga ngasang poli wuat wai itu keti kole manuk bakok kut <hesitation> latang lako daku mai ngger ce jawa, itu sampe cepisa daku sekola'n tadang ko lewe'n daku sekola. Poli itu tong ga eme nggo kole ma kole keti manuk apa manuk lalong nggo ai dia'n daku sekola hitu. Eme keti manuk miteng ga barti toe ma dia'n daku sekola itu kut sangge'r taung keluarga nggitu. Eme one dami danong ma kempu, kempu hitu kole. Hitu <hesitation> ngo <hesitation> apa'n padong ne daku <hesitation> weta daku tanta nggitu padong one <hesitation> keluarga data rona'n nggitu hitu kole tong <hesitation> manga kole tong <hesitation> seng ne hitu tong. Haer seng <hesitation> belis hitu bo, ta- tapi <hesitation> dise situ ga beda harus <hesitation> apa ngasang ga hitu ga sangge'r taung ket seng seng <hesitation> one mai <hesitation> ata rona'n kut <hesitation> manga sot <hesitation> kurang one pisa pas <hesitation> acara dise acara apa ngasang ga acara kut <hesitation> masuk minta dise, kut <hesitation> nggitu, kut apa belis dise itu, wagal itu, itu ngasang wagal. Wagal hitu kole tong ai <hesitation> nggitu kole <hesitation> sangge'r taung kumpur kole keluarga hitu tong ai nggitu <hesitation> apa ngasang ga tegi kole seng one mai <hesitation> dise ata rona hitu ata kurang'd <hesitation> dise. Hitu kole nggo tong manga kole <hesitation> ba ela tong ela mose nggitu kole <hesitation> manga kole ba kaba eme nggo tong <hesitation> kurang <hesitation> pas <hesitation> masuk minta pertama dise. Eme poli itu tong ga eme poli keta acara itu taung ga berarti <hesitation> anak inewai itu ga berarti tanta ko <hesitation> apa daku itu ga keluarga daku itu ga sot inewai'n barti <hesitation> toe ma keta nggo'n ga ma keta halangan kut <hesitation> kedepan <hesitation> mose dise ai <hesitation> poli taung bayar lata rona kut <hesitation> weki diha ga. Nggitu, ai <hesitation> keluarga keta ise ga ca keta ca keta mbaru agu <hesitation> <hesitation> nene dise agu <hesitation> mama dise nggitu agu ase kae'n hot ata rona. Hitu kole ca dara keta's ise ga.